भूकंपके नाम सुन्ते मातुर न हम्रा बहुत डर लाग जाइये काहे काहेसे दु हाजार बहत्तर सालके बात बाटे, उ साल नेपालमे बहुत बर्का आ खतरनाक भूकंप आएल रहे । उ भूकंप हमनीके दिलमे डर बैठादेलक कि अभियो हमनीके भूकंपके लेके मजाक करैये न त हमनीके डर लाग जाइये। आ उ भूकंपके कारण नेपालमे केतना आदमी सब मर्गेल केतना आदमी सब घरसे दाबागेल, केतना आदमी सबके संपतिके नाश <noise> होगेल, नेपालके नाश होगेल ओहिसे उ <hesitation> भूकंप नेपलके लागि बहत न निमन रहे । आ जखून्त्रा उ भूकंपवा आएल रहे न त हमे एगो भाई एगो बहिन संगे खेल सब खेलैत रहली । त खेल खेल्ते खेल्ते हमनीके सुन्ली आवाज कि हमनीके गाउके अदमी सब लगलक चिचियाए कि रे भूकंप आगेलौ रे भूकंप आगेलौ भाग भाग त हमनीके उइहे सुनके बाहारा गेली, त हमनीके तहिया लैका रहली त हमनीके थाह न रहे कि भूकंप के कथी होइसै कथी होइसै इसे । त हमनीके अदमी सबके देखैत रहली त केहु अदमी केने भागैत रहे केहु केने भागैत रहे केहु रोइत रहे त केहु कथी करैत रहे । हमनीयोके ओकैनियेके देखि एने से एने एने से एने दौड़े लग्ली । त हमनीके तखून्त्त्रा मजे लगैत रहे हमनीके थाह न रहे कि भूकंप असंका रहैसै इसे अदमी सब मरैसै कहके । त हमनीके उइहे सब देख्के माजा लगैत रहे आ ओकर बाद थाह लगलक त हमैनियोके डर लागगेलक ।